Kuchliroq bo'lish uchun oqsillarga boy ovqatlar muhim rol o'ynaydi. Masalan, tovuq go'shti, mol go'shti va baliq kabi go'shtlar organizmga kerakli oqsilni yetkazib beradi, bu mushaklar o'sishi va tiklanishiga yordam beradi.